Garai ko yande yandepuere ñavae mopeti sociedad perfecta mbaeti ko kuape yande puereta porque mbaeti no amopevese opareve jupirupi kia oguata, jaema yavai yaevara de ke oime yandendie jete reta ipuere ikavireta oyemongueta jare ikavi oyegureko mbaeti yandepuereta ñavae